Good day is a day where yor hustle can be relax. Dah day too much worriedness will not be on you. Dah day is a day where something you wor worrying about to geh god make it you geh it for lah day and when you come soon, you give something to yor woman she go she buy food children come from school when they come they see food they thier seh too they do their work quick quick then ley madam too, you try to find something and give it to her. Like befroe school could start this few day, nothing wor there nothing I try try I hustle I buy ley copybook I bought ley book bag and from there I made way I call my brother and sister dem where in america, everybody they complain, say they nah help orda people and my seh <hesitation> for me they can be helping me, so this year they will only help me with fifty dollar fifty dollar for each of ley children and ley children dem in school in monrovia aay nah easy, so my seh too i- I got to hustle. So while I wor hustling dah how one of my pekin jeh call me he say oh pruh what <hesitation> what level you on ley few days? I say oh pruh i- ahn on score oh, yeah, dah how he advise me on something he say pruh we got to go somewhere Some kinda hustle somewhere dah how we went and got ley contract we beat ley person <hesitation> block cement block, yeah, to be one bag dah three buck then ley feeding, so ley man wor giving us five hundred dollar to beat one bag. So dah how I dirty forty bag, so when you times ley five hundred times forty we put our food money on it, so he set it. Set our retro, so dah all lah one dem I can call good day, and then like nah I can be happy all ley way up to the next day seh and I even want for god to- to make it <hesitation> so dah it can happen the following day, yeah, dah my whole score there.